וויזוי מ'מאכט א פרוכט סמודי. מ'נעמט <hesitation> פרוכט און <hesitation> די בעסטע וועג איז צו נעמען פרוכט וואס זענען פארפרוירן און מ'לייגט עס אריין אין א בלענדער, און מ'קען צולייגן אדער וואסער אדער ארענדזש דזשוס אדער יוגערט און מ'צינדט עס אן און ס'ווערט א סמודי.